I zaho zane ty namako zane e, ty olo miaraky miaina amiko, namako ten-tena akaiky ahy, misy eo amy ropolo eo na roapolo latsaka kely, misy reo efa fitopolo taona, misy ny eninambiroapolo taona, misy koa dimapolo taona, i zane tsy de voatery hitovy tao ereo fa zay, reo zane ty tena nama akaiky ahy.